चींटी, यानी किरमला जेते हम गढ़वलि मां ब्वोलदन, यि भी हम मनख्यूं कि चार सामाजिक ह्वोंदन। जमण्यें म्वारा ह्वंदन जूंते हम मधुमक्खी ब्वोलदन, जमण्यें <hesitation> दीमक ह्वंदन, त यि सब <hesitation> समूह मां रौंदन हमेशा। बड़ि आश्यर्यजनक बात चि कि चींट्यूं की भी, चींट्यूं का भी अपणां घौर रौंदन, तूंका बीच मां एक रानी रौंदि, स्या रानी पूरी जिंदगी भर अंडा द्योंण मां बितौंदि। येका अलावा ज्वो ओर बच्चा रौंदन, ज्वो बाकी ओर चींटी रौंदिन, किरमला रौंदन सी घौंसलूं कि देखभाल करदन, जथ्या भी तूंका टीला, माटा टीला रौंदन तूंकि रक्षा करदन। यन मां क्या करदन यि अपणूं जीवन व्यतीत करदन, अपणूं जिंदगी जींदन और एक समाज का बीच मां रे ते ही अच्छू उदाहरण प्रस्तुत करदन।